لما بيكون <hesitation> عندي القدرة إني <hesitation> عالج الناس ونشفيهم من أي شيء يعانوا منه سواء مرض نادر ولا خطير، باش يكون في تعاون البشرية، ونعيشوا كلنا بسلام ، ويبقى في <hesitation> نجلل من مخاطر <hesitation> الإصابة من أمراض عالي ونساعد الناس.